Jmaønâ guióå nénâ láhã çóhã mønã minhå jnanà liónã neinâ mønâ çoå tsùà meinhâ guióhå nénâ, mønâ çoå tsouã canicas mønâ ðoå tsouã maùnã mønã tsanå láhã jøê neinâ iã nenã mønâ çoå tsouã mønâ lùã juøè tsùà meinhâ çoå guéâ monå tsouã çounã touã çánhã jonã çoå tsouã canicas tohå maùnã canicas iâ jonà ninâ eínã tsøã iâ nainhå touã guiohà jonã nénå jonã tsøã eínã çaùhã líã mønâ tøhê jonã, ñanã çoå pahâ tsùà meinhâ nionê juáhãs çioã çounã juøå cháâ liónã maùnã canicas nonê jonã jmoå çounã juøå siáhã tùhã ninâ jonã eínã tsøã choè jonã çiúhã guiohà roúnhàninâ eínã tsøã çaã eínã guiohà nénå jonã çoúnå canicas mønâ léã jonã. mønâ çoå tsouã liónã neinâ nenã mønâ çoå tsouã mønâ lùã, liónã nenã manã çaã aùã taã manã çoå tsùà meinhâ siáhã laã çanã minhà jonã siáhã laã manã çoå tsouã maùnã mønã tsanå, monå tsouã maùnã mønã tsanå þiónhå manã iã juhà o manã çaøå jonã táâ tsouã táâ tsouã manã laihà manã jonã nénå monå chíà çounã mønâ tonhê nainhà jonã jmonå, monå nainà lùã guunã lùã guunã guiohà manã jeâ jonã jmoå tsøã manã laihà nainà çiónhå taùå tsøã jmonå nainà jonã, mønâ tøhê manã lùâ nainà jonã nénå jonã manã jmoå tsouã raâ puéhã maùnã mømã tsaå jonã jon tóâ tsaã jaínã jonã jmonå tsùà meinhâ çuonã chiã løhå paâ léã nénå ninâ einã tsouã tsøã aã çiónhã nainhå siã løhå guiohà nénå joà ronà maùnã mønã tsaå guiohà líã jonã tsùà meinhâ siánhã nénå jonã çiúhã çiónhå maùnã mønâ tsaå niónhã chienå tsøâ eínã tsøã guionâ nainnhå jonã nionê. Ziaã maùnã mønã tsaå jonã tsounhå nénå tsounhå guiaâ jánå tiuã tiuã iã líã tsùå ønå lahâ raâ guiaâ çounã juáhã tsøã chíã maùnã mønã tsaå jonã jonã juùnè tsùà meinhâ tsøã chíã monå tsouã guianå tsùã nionê laã tøê iâ aã tsounhå maùnã mønã tsaå jmonå zianã tsøã eínã tsøã ønå guiohà nionê jonã çoå nonê jonã tsøã eínã tsøã eínã nénå tsouã tsøã tsounhå maùnã mønã tsaå ñanã uã einã tsøã tsøã íã nainhå láhå jøè neinâ minhà nenã mønâ çoå tsouã mønâ lùã guióå nénâ çóâ jnanhà mønâ lùã iâ jouà laã guióå nénâ guiaâ jánhå taã ziaã ninâ cancha iâ çóâ tsùà meinhâ mønâ lùã oã jenhâ lùã ninã monhå mønâ çóâ tsùà meinhâ iã jonã çóâ guéâ jnanhà mønâ lùã jonã çanã minhà jonã nénå çáå ziaã çoå tsùà meinhâ maùnã ziohå taùå jonã chúâ jnanhà iâ lùã ninã mánhà goè iâ goà mønâ lùã çounã guéâ minhà guéâ minhà jonã nénå iâ jonà mønâ tsøã toønhâ tsùà meinhâ jøè ronà tùhå çaã loúã tsøã toønhâ tsøã ee tsøã çóãs maùnã jonã çounã ronà lùâ nenã çaã tuã tiuã guionã tsùnâ jnanà çónà lùâ guiaâ çounã juáhå çaã éã çounã roà mønâ guionå jnanà mønâ jmanhê jnanà tsøã juáhå tsøã tsúâ maùnã portero iã jonã zióhå tsùà meinhâ maùnã taùå jonã çaã tùã aínâ jnanà tùhå áhå tùã aínâ jnanà jonã nénå jonã lùâ çuhå taã tiánã aínâ lùâ jonã tiuã tuiã líã tùnhå chíã lùâ çóhå jonã çaã tiunê jnanà çóhå jnanà maùnã ziohå taùå lùâ jonã jonã tiuã jnanà çóhå maùnã laã iâ tøê iâ çáhå laínâ jnanà tiuã laã nénå joã manã guiunâ jnanà minhà niunà tùâ jonã manã loè çonå jnanà minhà maùnã guiaâ. Iâ jouà laã manã tahà zoúnâ tsouã çóâ tsouã çóâ tsouã maùnã iã tóhå tsouã manã maùnã tóhå manã panhâ zoúnâ tsouã manã chíâ iã líã çóâ iâ jouà laã mønâ lùã iã jonã juønè tsøå manã laihà çoå tsøã mønâ lùã guéâ laàjonã lùâ ninâ loê mønâ jonã lioè çoå tsouã nionê çoå tsouã maùnã jonã tùhå çounã juáhã iã lùã jéã tsùà meinhâ nénå iã jiáâ juøå nainhå televisión nénå jéã tsøã çoå tsouã maùnã ziohå taùå jonã juønè tsùà meinhâ manã tønå guiohà nionê nénã áhå zoúnâ tsùà meinhâ çóâ maùnã ziohå taùå nonê iã jonã maønâ tùhå nénâ laã juønè taã tiánã tsùà meinhâ tionhâ iâ jouà laã jmánhå laã maùnã ziohå taùå zoúnâ manã chíâ laã çóhã maùnã tohå manã ñaonã oã maùnã páã tsouã çiónhå çuoã koå pahâ tsouã nonê pero guiohà tsøã mùnã paâ juáhã tsouã maùnã iã pásã çióhå çuoã jánhå taã iã onã çoå tsøã ñounhå juáhã jmánhå laã aùnã tohå manã líã çóâ tsøã ñounhå juáhå tsouã mønâ lùã guióhå nénâ tiuâ laã nénå manã çoå paâ tsouã çounã neinâ manã çoå paâ tsouã maùnã tùhå nénã laã çoå pahâ tsouã maùnã maùnã tohå manã líã çóâ pahâ tsøã mùnã ñanã líã çóâ pahâ tsøã ñounhå janê laã jonã maùnã ziohå taùå nionê manã líã çóâ pahâ tsøã mùnã nonê ñanã manã líã çóâ pahâ tsøã ñounhå nonê janê laã jonã maùnã maùnã iã páã nonê çounã neinâ líã çóhâ laíhå gónâ pahâ tùhå nénâ laã laã nenã pahâ mønâ çóhâ jnanà mønã lùã dihâ ñanã zúunâ pahâ jnanà zúunâ pahâ jnanà çóà jnanà maùnã eee maùnã tohå manã pahâ zuúnâ jnanà çonà ñanã ñanã maùnã páã tsoå guiohà maùnã ziohå taùå taã zuúnã jnanà guiaâ çóhã juáhã iã lùã guionà jnanà raã jonã ñanã Tùhå tøã nénâ laã taã zuúnâ reã çonå pahâ jnanà minhà taã zuúnâ jaå taã tiánã iã jonã iã nenã nenã lùã guiohà tùhå joà guiohà iâ jouà laã tùhå joà guiohà óå jmaønã nénå méxico jeè jnanà este liónã maùnã iã lùã nánhà uå zoúnâ tsouã tùhå nénâ laã iã çoås tsouã ñanã oå manã tahà zoúnâ tsouã laê tanâ çounã méxico maùnã iã guiohà iã ziohå tsouã taùå dehâ iã jonã nénå jenè jnanà lùã nénå este estadio çahà jléã laê lùã estadio guiohà estadio guiohà azteca lahâ estadio guiohà puma jnanà nainå tùhå joà guiohà puma guiohà iã ziohås taùå jánhå taã manã ñinâ jnanà tùhå nainhå iã lùã estadio jonã nonè paâ jnanà manã nonè paâ jnanà nainê nainhå estadio jonã çáhã jonã jenè jeàjnanà láhã çoå tsouã maùnã lùã tùhå tùhå ninâ zuúnâ pahå jnanà jenà guiohà iã çoå tsouã maùnã ziohà taùå taã zuúnâ jnanà jaå çónà pero jenè jnanà lùã laê tanâ çounã méxico jnanhà ñanã laê tanâ çounã mánå çuuã manã tahà manã chíâ zoúnâ tsouã guiohà maùnã ziohå táøå tsoå guiohà maùnã tohå manã nénå minhà paâ lùã laà çohê tsøã naunã pahâ manã tahà uã manã chíâ zoúnâ tsouã iã çùâ tsouã maùnã maùã eã tohå manã jáhå taã lùã jaå taã tiánã guiohà maùnã ziohå taùå tsouå guiohà méxico laã nénå guiohà óå jmaønã laã mánhå laã maùnã ziohå taùå nenã pahâ jnánhà zoúnâ tsouã lùã iã jonã liónã nenâ pahâ lenhê jnanà ziaã líã çóâ tsouã çoå tsouã maùnã guiohà tóhå joà maùnã páã þióhå manã nonê dehâ maùnã ziohå taùå nenã maùnã iã páã tsouã liónã nenâ pahâ ziaã sùà. Çóhã nenã pahâ lùã manãchíâ uã jnanà uã çoå tsouã lùã guiohà maùnã maùnã maùnã ziohå taùå guiaâ iã nenã pahâ juønè taã tiánã tsùà meinhâ zoúnâ iã nenã nionê iã çóâs maùnã nenã guiaâ jéãs láhã çoå tsouã lahâ ñanã ziaã mønâ leínã manã tahà manã chíâ laíhã tsouã çaúå nonê tsøã tsøã çoå guiohà maùnã ziohå taùå nenã ñanã iã nenã pahâ zoúnâ tsøà meinhâ niónã niónã iã çóâ ñanã niónã iã jmóâ mønâ tøhê manã laihà leínã guiaâ liónã eþipo lùã jéãs iã lùã tiohâs lùã çoås jlánhà